<hesitation> ɗiɗi duu, huunde fuu so a ƴeewii aduna so wanaa Alla oo, fuu ɗiɗi muuɗun woodi. Hono gite ɗiɗi, noppi ɗiɗi, juuɗe ɗiɗi. Ɗun e hono mun. <hesitation> Ɗun nii jonkaa neɗɗo miilotoo banngal ɗiɗi kaa.